راح أختارهم أثنيناتهم لأنه ببساطة شريكي هو صديجي جبل ما نتزوج أحنا كنا ربع ورفجات وبس أنا بخرج معه وبستأنس معه بسولف معه لساتنا رفجات وأصدقاء مو بس زوج وزوجة فراح أختاره هو على طول الخط.